Uukwatya mboka ngaye ndi hole uunene nohandi hokwa momuntu ngono eli omutshitwa gwakalunga, uunene ohandi tala kiinima yili itatu, opena otshili, omuntu ena otshili, omuntu ena olukeno, omuntu ena oshenda, nomuntu ena uukwatya womuntu woku kwatha. Uukwatya ne womuntu tawu hokitha omutshitwa gwakalunga ngaashi ndazi nokutshi ndjokonona, ngoo twahi nande opekwatho, ekwatho italiti kutya omuntu teku kwathele ike shashi to mwiindile otshimaliwa, ashike ekwatho otali vulu okuya pomukalo ngono omuntu tekupe omayele, teku kwathele mokuku pa omayele gontumba, ohenda, omuntu aheta ohenda konkalo ngeno pamwe, okuwete pamwe oho longo uunene eewili odhindji, omuntu ena ngaa olukeno kutya ano omuntu go'mwa nguno shi halongo omawili ageshe ngono, oheetelwa ngaa ohenda nande okomuntu, omuntu ngaa ekwee tela ohenda, opena wo natango olukeno, mopa muuyuni wopayife omuna ngaashi nande okuli omaso nga getu kundukidha, omuntu to vulu ngaa oku kala weeta olukeno ku m'kweni eli ngaa mupyaladhi nenge muudhigu wontumba, uuwanawa womuntu opo ne wuli mpo kutya, shaa hweta olukeno nena omutshitwa gwakalunga omwaanawa. Ta pukala ne pena uukwatya wontu omunyanyukwi, kandi hole omuntu hopiti wuna iinyenu nenge huulu kilendje, nena wuulu kilendje otshinyenu. ngula oto yolo nangaye ngula owafa ongaye ndeku geela, ondi hole omuntu omunyanyukwi shaashi nangaye mwene omunyanyukwi, ngweena uukwatya woku nyanyukwa, omuntu ha hambelelwa, omuntu asimanekelwa piituthi yontumba shaashi okuna uutya womuntu tawu hokitha, ngaye nangye owo naa uukwatya womuntu ndoole oku tala, kandi fuuka komuntu wuna uukwatya wuungame nenge wokwiiinana nenge waala kwiimona ongwe wutyi iinima, kandi fuuka komuntu koole ku pukululwa, keshe ethimbo owiiwete ike ongwee wuli pombanda, kandi fuuka komuntu wuna uukwatya wo kwiitshita, twii tshitile omaliko ga mbanda hevi kungaye mbyo ka iinima ya nathangwa, tsho otsho anditi kutya uukwatya ngaye womuntu ngu ndi hole, omuntu ngono ena olukeno, ena ohenda, ena owino, he natango takala wo omunyanyukwi, mbono uukwatya mo'mntu tandi vulu oku kala nda totha mo, ngwee tokala natango omulongeli kalunga shaashi eyi taalo, ondo ondoole omuntu ena uukwatya weyi taalo, ngwiya ngaa wuna uukwatya kutya oho galikana oho lesha ombiimbeli, uukwatya womutu wutyi kutya okuna kalunga, shaashi ngoo wadha omuntu ena uukwatya wetilo kalunga, nena ngoka omuntu te vulu oku kala nda hokwa uukwatya we onga omuntu eli po.